Mampëënţí senegal ţí, manyá jine bësaw; duldi yoduŋ. Manyá këyá umiteera dul; injí yáaţ pëme pëboos. Manyá këyá umiteera injí dul dí jine bësaw.